नाईजीरिया की संस्कृति बहुजातीय और विविधतापूर्ण हैंगी। नाईजीरिया में कई जातीय समूह भाषाएं परंपरिक भोजन पहनावा संगीत नृत्य और साहित्य है। नाईजीरिया में मुलाक सारी खास बात हैंगी। नाईजीरिया में पाँच सौ से ज्यादा जाति समूह और पाँच सौ उनतीस भाषा बोली जात हैंगी। नाईजीरिया में तीन प्रमुख जाति समूह है हौसा इग्लू और उरोवा। नाईजीरिया में मुख्य धर्म इसाई धर्म इस्लाम और परंपरिक पूजा है। नाईजीरिया में कला रूपों में हाथी दांत की नक्काशी घास की बुनाई। लकड़ी की नक़्क़ाशी मिट्टी के बर्तन चित्रकला कपड़ा बुनाई और काँच की धातु के काम शामिल है। नाईजीरिया में लोग लोकप्रिय संगीत की विविधता हैंगी। नाईजीरिया में अंग्रेजी भाषा साहित्य भी मशहूर हैंगो। नाईजीरिया में फुटबॉल के प्रति जुनून हैंगो। नाईजीरिया में यारो या शादी उत्सव बहुत मशहूर हैंगो। नाईजीरिया में पचास से अधिक भाषा और ढाई सौ से अधिक बोलियाँ हैंगी। जीमे सबसे बड़े तीन जाति समूह हौसा फुलानी है जो उत्तर में प्रमुख है। इग्लू जो दक्षिण में प्रमुख है और उरोवा जोकि दक्षिण पश्चिम में हैंगो।